من الأطعمة البسيطة إللى أحبها كثير هى الفول مع زيت الزتون وكمان البيض المسلوج أو المخفوج مع شوية خبز وبرضه أحب الشوربات البسيطة مثل شوربة العدس أكل خفيف و سريع و فى نفس الوجت لذيذ و مغذى